पासपोर्ट एक पहचान पत्र रेवे जीकी <noise> मदद से आफ़न दूसरा देशना में जा-आ सका। दूसरा देशा से पाछी आ सका। जसा की आफ़न ये अमेरिका जानो तो आपन ऊ पासपोर्ट ये चैक करा के, फेर छील गाड़ी में बैठ के <noise> आफ़न अमेरिका जा सका। फेर आफ़न ये आबा की संभावना लागे तो आफ़न उन पासपोर्ट ये, एयरपोर्ट पे, या हवाई हड्डा पे चेक करा के। पाछी आपन अपना देश यानि भारत आ सका। अपनी <noise> मर्जी से आपन पासपोर्ट ये कम दन को, या ज्यादा दन को बनाड़ सका। पण पासपोर्ट को समय सीमित रेवे।